Me mpaboa a mehyɛ yɛ nkorkor eduonu ebiasa. Afei, m'ahwehwɛenyiwa a mehyɛ yɛ kor pɛr. Na mowͻ kyɛw nkorkor ebiasa so mehyɛ.